ja nyt tänään kahdentenakymmenentenäkolmantena toukokuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme me kuusikymmentäneljä me olemme - edelleen täällä Pielisjärven Jamalin kylässä ja me täällä puhumme nyt äskeisen haastateltavamme velimiehen Pekka Ikosen kanssa joka on syntynyt kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä syyskuuta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäviisi ja syntynyt myös Kitsin kylässä ja muuttanut tänne Jamalin kylään noin kolmekymmentä vuotta sitten vai miten
ka johan siitä on nyt vähän yli kolmenkymmenen me täällä oltiin täällä Jamalissa se on kaksikymmentäyhdeksän vuosiluvulla on tänne tultu
no onhan siinä jo kauan aikaa sitten olette täälläkin ollut
ka johan täällä on kerinnyt olla täälläkin vaan vaan vaan siellä entisellä paikalla ne on muuten vielä tuttavammat nämä olopaikat ja ne lähiseudut kuin tämä nykyinen paikka on paitsi siellä on sitten nämä on paljon muuttuneet kun on niitä metsiä raivanneet vaan mikä on sitä vanhempaa metsää niin ne tuntuu niin paljon tuttavammalta jotta niin
no kun te olette suurimman osan elämästänne siellä ollut
ka niinhän se kun on ollut suurimman osan ollut elämästäni siellä
jos te puhutte meille vähän siitä teidän kotipaikasta että minkälainen se oli
ka - enpä minä osaa siihen sen enempää kertoa minkä on velimies kertonut
no me ei siitä paljon puhuttu vielä
aivan niin ka mikäpäs se siellä siellä elettiin vain sitä elämistään sen savotan turvin ja savotassa käytiin talvet ja ja ja sitten minä olin alkuperin siinä elämässäni karjanhoidossa ja sitten minä olin vähällä aikaa muutamia en nyt osaa sanoa miten monta vaan kun jonkin - parikymmentä vuotta jotta en ollut ja sitten uudestaan rupesin siihen - karjanhoitoalalle ja tänne kun - on tultu niin täällä sitten kolmekymmentä vuotta pikkuista vaille aivan yksinäni hoidin karjaa olen hoitanut karjaa ja melkein tämän pienen ikäni niin minä olen enemmän ollut siinä karjanhoidon puolella kuin näissä muissa vaikka olen ollut jo aikoinaan sielläkin savotassa olen joutunut olemaan silloin nuorempana ollessa täällä ollessa en ole minä savotoinut en yhtään
mutta siellä Kitsin kylällä jo karjan hoiditte
joo sielläkin hoidin karjankin karjan hoidin sielläkin aina ja kävin päivät savotassa yönseudut karjan hoidin sitten kun oltiin omalla elinpaikalla niin
no montako lehmää teillä siellä oli
ka siellä oli siellä neljäkin viisi ja olipa seitsemänkin lehmää muutamankin kerran seitsemän lehmää sinä - kesänä oli kun sitä tänne syksyllä muutettiin
mistä niille kaikelle sen talven syömisen sai
ka sieltä vain keräiltiin muiden ihmisten tähteitä ja suorämeiltä ja kodissa ja omalla niityllään niityillä ne oli pienet siihen verraten ne elukoiden ruuat ja mikä oli siinä niin mikä siinä pihassa oli jonkin verran ja sitten siellä ulkoniittyjä mitä oli niitä soita niitä kesät sai rämpiä niitä soita kaaloa ja koota sieltä minkälaista heinää milloinkin sai sitä sormenkin pituista - pölkkeröä siellä niitä keräiltiin aroista ja ja niistä kun vielä sitten kenen nimissä oli ne metsäniitytkin tai ne suot niin vielä niistäkin sitten maksaa vuokraa sille joka ne omisti sitten aina niin kuin valtion puolella olijoista ja valtion puoleltahan siinä parhaastaan keräiltiinkin sitten niitä talven eineitä - elukoille ja sitten sillä - oljellahan niitä elätettiin siellä ei sitä niin kun täällä sitä heinää oli syöttää sitä olkea piti syöttää tehdä niistä apetta ja
no miten monta kertaa silloin ennen aikaan ne lehmät lypsettiin päivässä
no ei siellä lypsetty kuin kaksi kertaa päivässä siihen aikaan me siellä jo ruvettiin lypsämään se ei ollut niin kuin nykyisin jotta ne kun vain alkoi vähänkin ruveta niin kuin tunnuttelemaan kun sanotaan niin sitä jo ruvettiin lypsämään niitä kitkuttelemaan sitä ja ennen poikimista jotkut - aivan kurnuukset asti lypsivät ennen poikimista vaan nythän sitä ei ja johan se oli sitten yhteen aikaan vaan ei siellä ollut minun meidän ollessa jotta olisi monta kertaa päivässä lypsetty vaan sitten kun tänne muututtiin niin täällähän niitä sitten jo kolmasti päivään lypsettiin vaan ei sen useampaa kertaa me lypsetty vaikka jotkut jo täälläkin niin niin johan ne lypsi niitä kolme neljä kertaa ja jotkut lypsivät viisikin kertaa päivässä
no kannattiko se niin monta kertaa lypsää
ka enpä tiedä sitä liekö kannattanut heillä vain vaan vaan - eikö olisi kannattanut vaan totta vissiin se on jotta - ne ei ole nähnyt sitä oikein kannattavaksi kun ne on kuitenkin pois heittäneet jotta sitä ei nyt täälläkään se on vain kaksi kertaa päivässä lypsetään nykyisin minäkin kun sitä täällä rupesin karjanhoitoon niin ensimmältähän minä niitä lypsin parilla viikkokaudella kolme kertaa vaan sitten loppujen lopussa niin kun en enää minäkään lypsänyt kuin kahdesti päivään vaan nyt on viisi vuotta taitaa tulla nyt kun piti heittää se karjanhoito pois kun tämä hengenahdistus tuli niin sitä ei jaksa se kun on aika joka ei ole sitä tehnyt se luulee jotta se on helppoa sekin karjanhoito vaan ei se aivan helppoa ole sekään muuten jos on näin isompi karja ja jotta jos varsinkin yksinään sen hoitaa ja niin kun meilläkin oli täällä ensi vuosilla ja pitkän aikaa kaksikintoista lypsämässä ja siihen sonnit oli ja vieläpä lampaita oli ja ne kun sitten sen - ruokin yksinäni minkä sitten aina joskus kävivät naisväki lypsämässä toisena vaan piti aina lypsää - monta kertaa aivan yksinänikin
kyllä siinä on jo työ semmoisen karjan lypsämisessäkin
on on siinä ei se ole ihme jos siinä vähän rupeaa jo lopulla henkeäkin ahdistamaan ja ja sitten vanhemmalla iällä varsinkin niin niin sehän jo minullakin pitkän aikaa niin kuin se hartioihin käy se lypsy nyt ei enää kykene lypsämäänkään yhden kerran olisiko tuosta kolme vuotta aikaa lähtivät Veikko ja Martta käymään sukulaisissaan tuolla kylässä niin se jo Martta lähtiessään se sanoi jotta minä sanoin jotta kyllä minä ne muuten koettelen hoitaa vaan en tiedä sitä - vaan kuitenkin sanoin jotta koettelen minä ne lypsää vaan vaan se Martta sanoi jotta Osmohan saattaa käydä naapurista tytön lypsämään vaan en minä käynyt minä koettelin ne lypsää vaan kuitenkin sitten sanoin kun tulivat jotta vaan viimeinen kerta se oli muuten enää minulla - lypsää lehmiä se kun siinä sitten kun tämä hengenahdistus jo oli niin se kun siinä sitten vielä yhä enemmän henkeen ottaa ja kun se hartioihin sitten rupesi pakottamaan niin kesken piti - lehmä heittää ja käydä vähän lepäämässä
minkälaiset maitoastiat silloin ennen aikaan oli
no ne olivat puiset ei niitä ollut näitä läkkisiä eikä emaliastioitakin ja - alumiiniastioita se oli puinen semmoinen hinkki hinkiksi sitä nimitettiin jos oli niin kuin suurempi karja jotta siihen lypsettiin ja minulla ei ollut eikä meillä eikä minun lähiseutuvilla vaan kuitenkin jotta sen verran näin kun se maito siilattiin se oli semmoinen puusta tehty vähän yhteen malliin siinä oli kahta puolen semmoiset rivat ja siinä oli se kopero ja siihen panivat havuja sitten ja sen läpi sitten siilasivat maidon ei meidän huushollissa ei ole sitä tehty muuta kuin sen verran jotta muistan jotta näen senkin senkin homman aikoinaan niin sitten kun täällä museossa oli - en minä - niin sitä jaksa muistaa monesko vuosi siitä oli aikaa tai mikä se oli maatalousnäyttely niin siellä kun oli sitten niitä niitä niitä vanhan aikuisia siilejä niin niin jotka eivät tienneet niitä ja niissä oli se havut tökötti siinä siilissä niin kysyvät sitten minulta jotta no mitäs ne nämä on niin minä sanoin jotta ne on niitä maitosiilejä ennen aikuisia ihmettelivät jotta maitosiilejä ja sitten oli joku toinen vanhempi mies niin se sitten sanoi jotta kyllä ne on niitä että ei sanoi vielä että ei hän ole nähnyt vaan vaan vaan kuullut on niin minä sanoin jotta ka minäpä ole nähnytkään - kuitenkin jotta olen sen verran vanhempi jotta kerkisin näkemään nekin vehkeet ja puinen oli johon - tai kiulu johon lypsettiin ja ja sitten kun ei sitä meijeriä tuota ei ollut vielä niitä koneita niin kuin separaattoria se pyttyihin pantiin puupytyt se maito siihen piimimään ja sitten se kun piimi siinä jotakin vuorokausia sitten se kerma siitä pyyhittiin ja se siinä sitten - kirnuttiin se kerma ja voiksi
minkäslainen se kirnu oli
no se oli semmoinen kapea tötterö aika korkea no niitä oli sitten matalampia ja korkeampia pienissä taloissa matalammat ja niissä oli sitten semmoinen sitä - kirnun männäksi sanottiin kakkara kepin nenässä pyöreä ja siinä oli sitten reikiä siinä kakkarassa monta ja monta sitä vain hyrryyteltiin kahtaanne päin noin ikään ja minäkin monta monta kiloa jo semmoisella kirnulla olen kirnunnut vaikka sitten loppujen lopussa sai kirnuta jo noilla muilla kirnuilla ei niillä puukirnuilla
miten kauan aikaa semmoisen semmoisella kirnulla kului ennen kuin se voi oli valmis
no - se - valmistukseen oli sen lämpö mikä lie se lämpö oli jos oli hyvin kylmää se pitempään tai jos oli liian lämmin se taas sitten pitempään se jos sattui se normaali lämpö vaan se ei siihen aikaan ei tullut - mitatuksi lämmöt jotta minkälaisen lämpö se oli vain kuitenkin se osapuilleen sen - muusta sen astian ympäryksestä huomasi jotta nyt se oli liian lämmintä tai liian kylmää ja se jos sitten hyvin lämpimäksi meni se kun pitkään kirnuttiin niin se voin väri tuli jo erinäköistä jos sitä kerran pitkään piti kirnuta lämpimänä ollessa se tuli voi vaaleampaa kuin näin tavallisesti niin kuin kesäiseen aikaan tulee niin kesälläkin niin se tuli vaaleampaa jos se lämpimänä hyvin pitkään sai sitä kirnuta rumputtaa
kumpi voi oli parempaa vaalea vai keltainen
ka kyllähän se jonkin verran kun se niin ikään niin on vähän eri makuista se vaalea voi jotta se on parempaa se on se keltainen voi kuin se vaalea voi kun se jo tulee jo siinä mänkätä sen männän kanssa siinä jo pitkän aikaa niin tottahan se siinä ja saattaa jotta olisiko puustakin jonkin verran sitä makua tullut siihen kun se tahtoo puinen painaa vähän sitä ja se kun on tämä - maitoaine niin se kun on hyvin sen syrjämaun vetäjä tuossa esimerkiksi jos navetassakin on pitemmän aikaa lypsyaikana niin sehän heti vetää se maito sen navetanhajun itseensä se on semmoista se maito niin itseensä vetäisee

no minne se voi sitten vietiin syötiinkö se kotona kaikki vai
eihän sitä kaikkea kotona sitä siihen minunkin lapsuuden aikana sitähän pidettiin hyvin tarkasti jotta - pyhänseutuna minkä aina syötiin viikkokaudet ei sitä muu perhe sitä voita syönyt se - säästettiin astioihin ja sitten kauppaan vietiin syyspuolella
minkälaisiin astioihin se pantiin
ka se oli puu semmoiset putsit joihin - panivat niitä oli kaupassa aivan sitä vasten niitä voiputseiksi toisia sitten ne oli semmoisia nämä joita sanottiin putseiksi - niin ne olivat vähän niin kuin korvo suppeampi pohjasta ja suusta päin - laajeni ne oli niitä putseja kansi oli sitten se lyötiin kansi sitten kun se saatiin täyteen se putsi kiinni ja sitten toiset oli jota ritteliksi sanoivat ne oli semmoisia niin kuin on noita öljytynnyreitä jotta te varmaankin tiedätte jotta - keskeltä semmoiset paksummat ja kumpikin pää vähän suppeampi niin se oli niissä vähän arvokkaampaa se voi joka ritteliin ritteliksi sanottiin ritteliin säästi sitä voita kuin siinä putsissa niin se putsi ne kun tekivät ja samoitenhan ne oli nekin rittelit niin niin kuusilaudasta kuusipuusta tai närepuusta ja sitten nämä pytyt maitopytyt mitä oli ne niitä tahtoivat tehdä leppäpuusta tai sitten jos ei ollut leppää niin se oli se närepuu tai - kuusipuulaudasta sitä tekivät
minkä tähden lepästä
no minä en sitä oikein jaksa muistaa jotta minkä tähden jotta oliko se jotta se ei leppä ole niin - uutuudeltaan arka painamaan sitä maitoa kuin tämä närepuu ja - petäjäpuu petäjäpuu sehän onkin hyvin jotta se -- tulee siihen se ensimmältä varsinkin se pihkan haju ja maku ainakin jos se tehtiin tästä hyötypetäjästä kun niitä hyvin vähän en minä - meillä ainakaan kun oltiin ja mekin kun oltiin erillään niin olihan meilläkin kun ei ollut vielä sitä separaattoria ensi vuosilla niin ne maitopytyt vaan ne olivat parhaastaan - leppäpuusta ja teetettynä ja närepuusta ja sitä minä en sitten kun ne ei sitä koivupuuta niihin - pyttyihin eikä sitä koivupuuta ollut niissäkään voiputseissa eikä niissä ritteleissä ne oli vaan närepuusta
kuinkas se voi pakattiin sinne sitten
ka sen itse kukin pakkasivat omalla tyylillään kenellä ei ollut - ne pienemmät karjat niin sitä aina se kirnuuksensa siihen litusteltiin siihen astiaan siihen suurempaan astiaan ei siinä ollut sen kummempaa jotta sitten ei sitä jotta se olisi uudestaan muokattu se vain jäljestänsä siihen aina pantiin se kirnuuksensa siihen - entisen päälle vaan siinä oli kuitenkin sen verran sitä sitten suolavettä jotta se pysyi - päällimmäisenä se suolavesi sen voin päällä ja kyllä se kun ainakin minun minä en tiennyt eikähän nuo muutkaan siihen aikaan jotta aika hyvänä se pysyi muuten voin niissä putseissakin
niin tuonne Lieksaanko se sitten myytiin silloin sieltä Kitsin kylästä
ka tännepä ne ne Lieksaan parhaastaan toivat meidänkin ja sitten nyt loppusalla loppuvuosina niin sinne Hattuun kun tuli niitä kauppiaita niin sitten ne taas ottivat ja pienemmät summat
saiko siitä voista hyvän hinnan silloin
ka enpä osaa nyt en niin muista niitä sen aikuisia hintoja jotta oliko se siellä toisella markalla se kilon hinta vai
mutta että sitä myydä kannatti
kyllä kyllä ne möivät sitä vaikka eihän sillä hyvin paljoa aina saanut vaan kunpa sitä ei paljoa saanut millään siihen aikaan vaan eihän se se kun oli siihen yhteen aikaan kun minä en muista sen hintaa jotta se oli kahvikilon hinta ja voikilon hinta melkein sama jotta sen voikilolla sen kahvikilon sai lunastetuksi
no tehtiinkö siitä maidosta silloin muuta kuin voita
piimähän siitä tehtiin se sitten uunissa se kun pytyissä oli niin se sitten ne pytyt uunissa pirttiitettiin sanottiin jotta sitä ne pirttiitettiin ja sitten se kirnumaito siitä voista mikä pääsi niin sehän se sitten sen kokkelin sekaan sen kanssa se syötiin ja sitten säästöön sitten talveksi sitä kokkelipiimää säästettiin sitähän isossa taloissa siellä jumalattoman isot putsit semmoiset korkeat ja laajat ja montapa vielä siellä esimerkiksi oli Varpovaara niminen - niitä lähimmäisiä naapureita niin siinähän sitä sitä piimää kun tehtiin aina niin tosiaankin jotta sitä oli useampi - astia tai putsi sitä piimää ja se kun toisinaan sitten kesälläkin niin jos siinä annettiin hyvin paljon sitä heraa olla niin se kun sitten happani väkeväksi niin siellä oli siellä Varpavaarassa sitten samassa talossa kun sen suoraan haastaa niin ne kun olivat vähän semmoisia jotta ne tahtovat aina toisestakin päästä rykäistä niin ne aina - sanoivat jotta eipä tuo oikein lähde nyt jotta -- ei ollut oikein väkevää piimääkään joo
mutta ei täällä päin Suomea juustoa tehty
ei ole tehty juustoa täällä päin muita kuin minkä nyt tuolla meijerillä tekevät yhden kerran olihan ne no täällä ollessako se olikin vai oliko se siellä jo oliko sitä sielläkin salolla ollessa näille - marttaneuvojille siellä muutamat kurssit jossa ne niitä mielestään valmistelivat niitä juustoja vaan vaan eihän niistä tullut oivallisia muuten siihen verraten kun se kun ka - söihän ne vaan eihän ne ole semmoisia kuin ne on muiden tehtaiden tekemät juustot ja niissä oikeissa - juustotekopaikoissa
no oliko teillä härkä aina siellä salolla kun olitte niin
-- omituinen härkähän siellä piti olla vaan se härkä siellä kävi karjan muassa sitä sai sitten aina kesät sen kanssa jyrytä ka ne kun ei härät tahdo sitten pysyä omissa karjoissaan ne menee vieraidenkin karjaan niitä sai sieltä sitten aina etsiä kylältä ja sieltä hakea ne ja niiden kanssa jyrytä
miten kauan aikaa sitä härkää aina yhtä pidettiin
no eihän ne siellä pitkään aina pitäneet se oli enintään kolmivuotiseksi se useinkin vaan siinä kahden vuoden päästä ne vaihdettiin ei meilläkään ollut vain joitakin kertoja oli aina jotta oli kolmivuotinenkin se oli vain se kahden vuoden perästä ja aina uusi sonni
miten vanhana se härkä kykenee tekemään
ka se jo siinä jo hyvänsä tekee kuuden kuukauden vanhana ja - on - sen verran täällä ollessa sattunut jotta muutamankin kerran kun täällä ollessa sitten - ollut muutamalla aikaa se keväällä hävitettiin niin oli tuon kuuden kuukauden vanha vasikan purri ja sitten oli semmoinen - lehmä jota ei - keväällä kehdattu astuttaa jotta se on hävitettävä niin sen oli astunut ja sitten teurastusaikana jo niin oli oravan kokoinen sikiö sisässä

no miten ne kun se lehmä poiki niin menikö se poikiminen aina hyvin kun lehmä vasikan teki
kyllä kyllä se on minun muistin aikana on jotta ei niitä ole suurekkaimmalti semmoisia poikintoimisia tullut ja johan niitä minäkin kerkisin poi'ittaa vähän useamman lehmän lehmän jotta ne on hyvästi syntynyt eikä ole sattunut minun poi'ittaessakaan jotta ne on oikein päin kyllä syntyneet kaikki vaan - yhden kerran sattui jotta - takaperin - synnytti lehmä sen vasikan vaan arvollaan muuten hyvästi siinä jotta ne koputtelivat ennen ja jotta ei tarvinnut muuta kuin avuksi vetää sitten vain että
no miten täytyykö siinä aina olla auttamassa kun lehmä vasikan -
no ei siinä kaikistellen tarvitse eikä useampi aika vaikka minä kun olin karjanhoidannassa niin kyllähän minä sen aina vahdin vaan enhän minä ennen mennyt avittamaan sitä ennen kuin sen näki jotta se on pakko jo sitä mennä avittamaan jotta se - jo joko sattui niin suureksi kasvamaan jotta siitä oli vaikea se sille itselleen synnyttää jotta siinä vähän avun apuna olla sitä vetämässä ja

ja eikähän tuo siellä salolla ollessa sattunut jotta niin kuin täällä ja nykyisin on se poikimahalvaus vaan ei siellä vielä meidän siellä ollessa ei sitä vielä tiedettykään koko sitä poikimahalvausta ja eikä meilläkään tässä minunkin hoitaessa sitten täällä niin moneen aikaan eikä ensi vuosilla sattunut vaan sitten jo muutaman kerran sattui minunkin hoitaessa jotta tuli omiin lehmiinkin se poikimahalvaus enhän minä sitä tiennyt jotta mikä siinä on vaan sitten tuolla Niskalassa kun on oli assistentti siinä on emäntä ja vielähän tuo on elossa nytkin vaan silloin kun oli vielä hänkin nuorempi niin sitten sinne se tiedotettiin jotta mikä on lehmällä jotta kun ei nouse seisaalleen ja niin se sitten sanoi jotta no siinä on silloin sitten poikimahalvaus ja sitten heillä oli sillä Niskalalla se - utarepumppu semmoinen jolla ilma utariin pumputtiin ja meillä ei ollut vielä sitä enkä minä tiennyt hankitakaan ja minä kun sitten näin kun se emäntä kävi pumppuamassa sen lehmän utariin sen ilman niin minä jo sitten sanoin kotirahvaalle jotta vaan tuonpa päähän jos on minulla vähänkin penniä niin tuo pitää olla meillä itsellä jotta ei siihen tarkoitukseen tarvitse kylästä hakea eikä kylästä apua siihen hommaan jotta tuon minä - saan itsekin homman tehdyksi ja niin hankin sen - utarepumpun utarepumpuksihan nuo nimittävät ja sittenhän sitä minä sain kiertää vuorostani pumppuamassa tässä lähiseutuvilla melkein yhtenään ja vielä olisin nytkin kun vain jaksaisin aina vaan nyt ei enää jaksa kylässä käydä selvittelemässä heitä monet lehmät minä selvittelin sillä ja eikähän ne nykyisin kun ne ei nyt sillä ilmalla selvitä sitä poikimahalvausta se on ne pistokset ja ruiskeet niille antavat ja vaan hätätilassa - vai mikä niin monesko - olisiko hänestä kaksi vai olisiko hänestä jo kolme vuotta niin ikään muutamaan taloon ne eläinlääkäriä soittivat ja eivät saaneet sitten ja kumminkin tulivat sitten minun luokseni ja alkoivat minua tahtoa ja silloin vielä kuitenkin jotta jaksoin mennä sinne vaikka ei enää en minä omaa karjaa ennen hoitanut ja minä ilman pumppusin ja se lehmä oli jo aivan pääkin oli suorana parren pohjassa ja minä sen ilman pumppusin ja ne sitä lääkäriä ja sitten ne lopulla saivat Hassi oli vielä sukuisin se eläinlääkäri silloin täällä lopulla saivat sitten ja se sen talon isäntä kun sitten heillä ei ollut itsellään silloin vielä puhelinta sitten naapurissa oli puhelin se siellä aina kävi soittamassa jotta milloinka sieltä saataisiin se eläinlääkäri ja sitten se oli se oli vielä lauantai-ilta sitten se oli siinä yhdeksän maissa kun sai sen eläinlääkärin käsiinsä ja se sitten se kun oli sen selvittänyt asian jotta mikäli on asiaa jotta on soiteltu ei ole tavattu vaan heillä oli niitä se sen puolen ihmisiä yksi joka ilman pumppusi niihin utariin niin se lääkäri oli sanonut se oli justiinsa tullut sieltä matkoiltaan niin niin se oli sanonut jotta ka hänellä kun olisi nyt sauna ja hän on syömättä ja se kun oli sitten sanonut jotta siellä on ja vielä sanonut nimeltään että Pekka Ikonen on siellä joka se pumppusi ilman niin se oli sanonut ka sittenpä minulla ei olekaan sittenpä minä kylvenkin kodissani ja kunhan minä ruokailen niin minä sitten tulen sinne vaan se lehmä jo kerkisi nousta seisaalleen kun se lääkäri tuli ja sitten se lääkäri kun se talon emäntä sen olisi tupaan vienyt niin se sanoi jotta ka enpä minä ole tupaan lähtenytkään että minähän lähdin navettaan suoraan ja sieltä suoraan se meni navettaan ja minäkin sinne menin kun taas samoiten ja niin mennessä sitten kysyi minulta jotta minkäslaisella vehkeellä sinä ilman pumppusit utareisiin niin minä sanoin jotta ka minulla pitäisi olla se oikea - ilmautarepumppu ja minä sanoin jotta kunhan tuonne sisään mennään niin minä näytän siellä sitten sen minkälaisella vehkeellä minä sen ja siellä jo selvitin jotta siinä on keskellä semmoinen johon saa panna pumpulit uudet aina pumppuunkin jäljestä ja minä kun näytin niin se sitten sanoi jotta ka tämmöisethän ne on ne ilmapumput jotta mikäpäs tässä on jotta näillähän sitä saattaa ja se sitten vain kysyi sen jotta joka kerranko muutatko sinä joka kerran uudet pumpulit tähän - ilmanpuhdistajaventtiiliin niin minä sanoin jotta ka joka kerran minä - olen tähän asti ne uudet pumpulit aina pannut siihen ne on ne pumpulit siinä sitä vasten jotta se ei sitä kun on ilmassa navetassakin sitä pölyä niin se ei mene utareisiin siinä sitten se ilmaa pumputessa niin se siihen pumpuliin jää niin se jos yhdenkin lehmän pumppuaa yhden lehmän utareet niin siihen aika paljon jo sitä likaa siihen pumpuliin jää vaan sitten toissa talvena niin ikään hakivat taas tuohon naapuriin ja siinä eivät taas saaneet eläinlääkäriä käsiinsä ja se sitten taas tuli tänne ja se hevosella jo tulikin ja se oli talvi - pakkanen aika se olikin silloin se vielä kova pakkastalvi niin minä - sanoin jotta ka kyllähän minä saattaisin lähteä vaan eihän minussa ole sinne niin menijää tämmöisellä pakkasella jotta niin se sanoi jotta ka eipä sinun jalan jotta minulla onkin hevonen sitä vasten jo jotta jos lähdet niin minä sanoin jotta ka saatan minä sitten lähteä sinne että kun ette kerran eläinlääkäriä saa ja minä sitten jo sille sen ilman pumppusin - utareisiin sille lehmälle ja sitten se loppujen lopussa kuitenkin tuli tämä Toivanen mikä nyt on eläinlääkärinä täällä tuli sitten ja sitten minä menin sinne navettaan kanssa kun emäntä meni sinne ja se lääkäri jotta mitä siellä lääkäri virkkaa niin se kun emäntä sitten selvitti sen jotta ja sanoi jotta tämä ilman pumppusi ja sanoi vielä jotta tämä utareet - tyhjäksi tyhjensi ja sitten ilma pumputtiin se kun oli ennen jotta utareet piti tyhjäksi lypsää maidosta ennen kuin ilma pumputtiin niin se ensinnäkin niin - äkäisesti sanoi jotta no mistä se on sen saatu jotta siihen ilma pitää että sehän kuolisi paikalla jos siihen kerran ilma pannaan ja tuo utareet tyhjäksi pannaan niin minä vain siihen sanoin jotta ka enpä tiedä että vaan kun he on kaikissa ja sanoin vielä sen jotta kun on muutamassa eläinlääkärikirjassakin jotta utareet ensin tyhjäksi ja sitten vasta ilma pumputa ja lämpö ennen mitata ennen kuin ilmaa rupeaa -- pumppuamaan jotta onko alilämpö vai onko normaalilämpö jos on normaalilämpö niin ei sitten pitäisi pumputa tai jos on sitten ylilämpöä sitten ei taas pidä pumputa se siinä eläinlääkärikirjassa kun sanovat jotta jotta jotta sitten ei jotta se on päin vastoin sitten vahingoksi jos se on lämpö on ylilämpöä jotta liiaksi sitä lämpöä jotta se on sitten vahingoksi enemmän niin se siinä sanoo jotta se pitää lämpömittarilla se lämpö katsoa jotta kun se on kolmestakymmenestäkahdeksasta neljäänkymmeneenyhdeksään tuota kolmeenkymmeneenyhdeksään se normaalilämpö elukassa ja sitten niin minä sitten kun meinasin ja vaan en kuitenkaan iljennyt - sanoa tapasi se ujous jotta jo minä olen vähän useamman kymmenen - lehmälle sen pumpunnut ja ei ole vielä sattunut minkäänlaista kuolemaa eikä ei ole edes sattunut utaretulehdustakaan tulemaan ja - minä olen pumpunnut sen ilman niin se emäntä sitten sanoi jotta no sehän sinun piti sanoa jotta minä sanoin jotta ka enpä oikein uskaltanut sanoa enkä iljennyt että paremmalle itseäni vaan se sitten kuitenkin se kun ensinnäkin sanoi niin vaan minä kun sitten sanoin jotta kun eläinlääkärikirjassa on jotta ilma ensinnäkin niin niin sitten vaan se ensinnä katsoi minua niin terhakasti ja vaan se sitten niin käänsi päänsä ja sanoi siihen jotta ka minunpa kirjoissa ei ole sikäli minä arvelin jotta on se enemmäkkälti siitä vaan ei se sen kummemmin sitten ja onhan se täällä käynyt sitten kahdestikin sen jälkeen niin niin eihän tuo ole virkkanut mitään tuosta jotta ei olisi pitänyt tehdä sitä
no mitä sairauksia lehmissä sinne silloin ennen aikaan muuta oli
ka kunpa sitä ei tiennyt niissä ennen sairauksia niitähän oli niissä oli niitä ähkyjä semmoisia niin kuin turvotuksia ja vaan sitä kun ei tiedetty jotta mikä siinä mikä sitä vaivaa ja niin kun sitä on - nykyisinkin onhan niitä niitä semmoisia ähkyjä jotta ne turpoavat vaan se on jokin jokin esine silloin sisässä siellä kun se sen -- ilma siinä - seisattuu ja tuossa esimerkiksi jos sattuu niin kuin rautanaula siellä olemaan no se kanssa sitten jo antaa semmoisen vaikutuksen jotta se toisen toisia elukoita vielä enemmän jotta se turvottaa jotta näyttää että ne halkeaa se on semmoista ähkyä ja sitten toisinaan on tästä syksyllä jos pääsevät -- tuohon apilikkoon äpärikköön tai odelmaan niin sehän se on sitten kaikkein vaarallista jotta se siitä odelmasta ottaa sitä liikaista ilmaa sinne sisään jotta se turvottaa ja ja saihan sitä silläkin niistäkin - turvotuksista aina niillä omilla vehkeillään niitä selvitellä ja ainahan noista ainahan noista - selvisi jotta eihän noita - ainakaan minun ja sattuihan niitä minunkin hoitaessa vaan eihän noita ole tarvinnut yhtään vielä niiden tautta tappaa omia eikä ole tarvinnut vieraitakaan onhan nuo aina selvinneet niistä missä olen sattunut käymään ja
kuinkas semmoinen parannetaan
ka - sitä annetaan joko suun kautta sille jossa on ähky semmoisia rasvaisia -- aineita esimerkiksi nykyisin vaikka aitoa voita vaan tuimaa voita se sulattaa ja se työntää suuhun tai jos se ei jos ei auta niin sitähän käytettiin sitten takapäähän joku pullo pohjaton pullo pantiin ja lehmä asetettiin enemmän takapuoli ylöspäin ja se pantiin siihen takapäähän jotta se siitä pääsi ilma ja muuan konsti oli sitten parantaa jos ei muu auttanut ja se on kanssa kyllä hyvä minun mielestäni ja monen muun mielestä oli jos ei ne - suun kautta annetut lääkkeet tepsinyt niin tupakkaa poltatettiin piippu sitä vasten minulla ei kyllä ollut niitä vaan sillä naapurin emännällä täällä Niskalan vanhalla emännällä sillä oli sitä vasten piippu iso piippukollo ja siinä varsi ja siihen sitä sitä maankessua tai olipahan nyt vaikka maankessua tai olipahan niitä - ostotupakkaakin se piippu täyttää ja sen kun sytytti jollakin puhtaalla esineellä itse sitten piti se sytyttää ja sen kun pisti takapäähän lehmälle niin heti se oli piippu - anteeksi kun tuota se se v se on semmoinen veto sinne sisään päin siinä siinä siinä elukassa jotta se on isokin piipun koppa niin se on heti porona se savu kaikkia menee sinne sisään ja jo sitten kun ottaa pois sen piipun siitä ja se kun menee se savu kaikki ja jos se se - peräsuoli täyttyy niin se jääkin kun suoraan sanoo - kolo auki niin se savu - siitä tulla vollottaa ja se varmasti silloin sen saa sanoa jotta kyllä se nyt kun se takapää sitä kun rupeaa se henki käymään että kyllä se rupeaa nyt puoltumaan meidän lehmälle yhdelle piti ennen aikana minulla kun ei ollut niin se piti käydä siltä Niskalan emännältä ja se emäntä kävi sen piipun laittamassa sille
ei oljilla hierottu
kyllä sillähän sitä vankattiin niillä - oljilla ja ja muuten kanssa sitten niitä mahaa vedeltiin ja hangattiin ja tai sitten toisella muuan keino oli jotta jos ei muuten niin sitä piti sitten semmoisella niin kuin korento panna tähän rinnan päälle ja sillä nostella vaan siinä pitää olla kaksi henkeä sitä nostaessa jotta
kuinkas siellä salolla kun nehän kulki siellä lehmät pitkin ei ollut aitoja
ka ne siellä kulkivat pitkin saloja - kilometrisotalla niitä ramppasivat ja ne myöhästyivät silloin aina iltasilla pihaankin tulosta jotta ne ei joutuneet ennen kuin tuolla puolen yön aikana tuossa esimerkiksi kun - siellä se sienen aika tuli kun niitä sieniä rupesi kasvamaan niiden perässähän ne kun sitten niitä saloja lehmät hanttasi niin sieniä etsimään niin silloinhan ne aina myöhästyivät jotta ne ei joutunutkaan aivan oikealla aikaa iltasilla lypsettäväksi jotta se saattoi mennä puoleenkin yöhön ja mennäkin vähän toisinaan sivuun puolesta yötä ja pitipä aina sitten loppujen lopussa niin kun ei alkanut sillä oikealla aikaa tulla niin lähteä niitä kuulostelemaan ja hakemaan jotta tulisivat joutuimmin sieltä ja meillä kun oli yhteen aikaan siellä - mikä rieha lie ollut jotta ne ei tahtoneet tulla pihaan koko lehmät niin niin kun siellä päivät suota kaaloa runttasi ja tule kahdeksan yhdeksänkin aikaan sieltä iltasilla pihaan lähde lehmiä hakemaan sitten metsästä juu vaan sitä jo aamusilla kuulosteltiin jotta millekä solalle ne lähtevät lehmät menemään niin niin sen sai sieltä niiltä seutuvin sen se sieltä sitten aina löysi sitten yöllä ne lehmät josta jonneka päin ne menivät
no sattuiko niille siellä salolla mitään vahinkoa milloin
ka kyllähän siellä aina sattui niitä vahinkoja niin kuin puroon menemään sitten kun ei ollut enää niitä paimenia ka minähän sitä olin paimenessa silloin kasvanut ollessani alla kymmenen vuoden olin kun paimenessa kävin vaikka menihän tuo minunkin ollessani kun paimenessa olin niin arvollaan lehmä puroon - meiltäkin jotta ja -
miten miten se kävi
ka se siihen kuoli ja minä siinä jotta totta tuo lie ja se oli niin sileällä paikalla se puro ja minä en ihan siihen puron se - se oli semmoinen lemipuro ja sitä kun ei kun ne jo alkoivat - pihaanlähtö tulla ja sitä yhtä lehmää ei ollut ja minä ensinnä siinä - kutsuin jotta ja nimeltään jotta missä se viipyy kun ei alat tulla karjaan ja ne toiset lehmät lähtivät sitten jo pihaan siitä menemään ja ne kun olivat siinä puron varrella ja minä olin siellä aholla kuitenkin jonkin aikaa ja minä kävin sitten jotta kun ne ei käynyt edempänä jotta - ne siinä sillä kohdalla sitä puroa kävivät ja minä kävin siinä vaan kun en ihan siinä puron reunoilla käynyt niin en huomannut jotta se siinä on ja pihaan kun tulen ja sitä ei lehmää tule ja sitten sanoin jotta - ei ollut - Aura näet mikä se Hiili no olipa hänen nimi mikä hyvänsä en enää muista jotta se ei tullut karjaan ja minne hän lie mennyt ja niin se isävainaja vielä sanoi jotta ka lienenpä puroon minä sanoin jotta no ei se siihen puroon varsinkaan jotta kun minä lähtiessä kävin vaan sanoin jotta kuitenkin jotta en ihan sillä kohdalla puron reunassa jotta kun se on - niin sileää että olisihan tuon luullut näkyvän vaan se oli sen verran vielä siellä umpeen painautunut jotta se lemi tuli siihen päälle jotta se ei näkynyt minulle siitä kun en mennyt siihen ihan - puron reunalle ja sitten kun lähdettiin sitä etsimään isähän sen lähti ja Otto oli tämä kanssa siellä ja niin suoraanhan sitä siihen astuttiin siihen kohti kun minä sanoin jotta siinä kohti ne viimeksi olivat siellä puron varrella jotta niin se isä vainaja kun edellä meni niin se sanoi jotta ka tuollahan tuo on näkyy niin näkyipäs sitten minullekin kun vaikka menin siihen siihen kohti missä jo ennen kävin niin näkyipäs sitten se lehmä siitä niin minä vielä sitten isävainajalle jotta no sokaisee ihmiset ihmiseltä silmät jotta kun ei - pitänyt tuosta nähdä silloin vaikka siellä ei tiennyt jotta jokohan olisi ollut vaan eihän se ole ollut enää hengissä jotta se on ollut siellä umpisukkelossa sen lemin alla vaan se sitten loppujen lopussa kun se oli jo turvonnut niin se siitä sitten kohosi jotta se sitten hyvästi näkyi ja sitten - vaan sitä ei tiedetty vain arvelehdittiin niin ikään kahdesti sattui siellä vaan ne oli jo sitten yksinään siellä karja käymässä ei ollut paimenia ja muuankin lehmä ei tullut pihaan ja sitten minä lähdin sitä hakemaan sieltä ja kun tiesin jotta mistä päin ne tulivat lehmät ja niin menin sitten sinne ja ja siellä sitten muutamalla kankaalla - Purnusuomuksi vielä nimittivät sitä niin se oli siellä muutamalla saarekkeella sitten se lehmä ja se kun oli yltä päältä ravassa se lehmä ja ja ja se haisi se rankki se oli niin niin pahalle jotta ja se ei sieltä vaan sitten se sitä - vain juonut se - vettä halusi niin niin paljon jotta ja ja minä en uskaltanut antaa sen kulkiessa juoda ja sainhan minä sen pihaan hiivitetyksi sieltä vaan menihän siinä tuntikaupalla vaan olihan sitä nyt matkaakin yli kahden kilometrin sitä matkaa oli vaan menihän sitä monta tuntia sitä kuljettaessa se ei jaksanut kulkea ja sitä kun sitten että no mikä ihme siinä on ollut jotta olisiko tuo jonkun minkä myrkkyheinän tai muun syönyt vaan sitä arvelehdittiin jotta siellä on ollut niin kun niissä seutuvin keittivät sitä viinaa jotta se on päässyt sille viinarankille ja se on vetänyt sitä kellukkansa täyteen ja ja kahdesti sattui samanlainen temppu sitten toisen kerran kanssa ja se lehmä sai olla sitten yön siellä sitä ei - löydetty kun - iltasillahan sitä jo lähdettiin etsimään ja liekö sitä Ottoa käynyt vaan minähän siellä kävin niissä seutuvin mistä - nepähän toiset karjat tulivat vaan vaikka sillä kello oli kaulassa niin tottahan se siellä kankaan pohjalla mahtoi maata jotta se ei - kelloansakaan heilauttanut eikä sattunut eteen ja kun sitä aina vain jos ei mikä lehmä tullut pihaan niin sitä aina ensimmäiseksi ne puron varret ja pahimmat paikat etsittiin ja niinhän sitä silloinkin minäkin etsin ne pahimmat paikat ja kun sitä ei tullut - eikä näkynyt vaan sitten aamusilla jo siinä jo ylhäällä oltiin ja minä jo sitten kanssa jo sielläkin salolla ollessa kun lypsin niin minä meinasin mennä lypsylle vaan sitten tämä Oton emäntävainaja niin se jo sitten meni lypsylle ja minä sitten sanoin jotta annahan minä tuonne mäen päälle nousen jotta eikö kuulu sanoin vielä että Pulma oli sen nimi jotta eikö kuulu Pulman kelloa ja niin alkoi sieltä kello kavettaa niin se sieltä kankaalta järven rantaan laskeutui niin minä sitten sanoin jotta ka tuolta ja se näkyi jo sitten siitä kun ne selänteelle sen järven takaa Palkinjärvi oli se on nimeltään se toinen järvi siinä ja sitten minä lähdin sitä vastaan kuitenkin jotta me - arvattiin jotta se ei ole taas oikeallaan ja se jo sieltä järven takaa se näytti jotta se on taas yltä päältä jotta missä lie rypenyt niin - mustannäköiseltä ja minä lähdin sitten vastaan sitä vaan se sitten hän kiersi sieltä pihaan ja pihaanhan se tuli sitten niin se oli samalla tavalla sitten sen samanlaisen kohtauksen pitänyt kuin sekin ensimmäinen lehmä jotta sitä arveltiin jotta ja sitten se taas samalla puron varrella siellä oli se viinankeitto jotta se on taas tuokin saanut sitä viinarankkia jotta ei suin se muusta mistään ole tuommoinen tuommoiseksi tullut jotta ja se kun se ulostuskin se haisee niin niin kamalan kamalan pahalle jotta se - koko lehmä ja se sitten maito kurahtaa jotta siitä ei lähde paljon tippaakaan kun se sen semmoisen kuurin pitää
no ne joivat mielellään sitä rankkia sitten
voi - nehän juovat sitä mielellään sitä ei mahda sitä elukkaa jotta se ei - se kelpaa se rankki niille elukoille monihan se sitten kun ne keittivät sitten viinaa niin sitten aina omilla lehmillään niitä juottivat niitä rankkeja vaan antoivat aina liiaksi jotta se rupesi turpoamaan sitä ei pidä antaa paljoa hyväähän se muuten on jos ei vain anna liikaa vaan se kun pääsee elukkakin omin nokkinensa niin se ei katso sitä että tuleeko sitä liiaksi vai parhaaksi
sitten oli karhut uhkana kanssa
ka olihan ne karhutkin uhkana meillähän se ei ja niin kun jo velimies kertoi hyvin pahasti muuta kuin sen yhden lehmänhän se se piti teurastaa vaan lehmä tuli vielä kotiin ja se en nyt muista sitä siellä se oli mikkelin seudussa vaan se oli hyvin suuri myrsky tuulen nujakka ja se oli pihasta päin oli sinne karjaan päin tuuli jotta se oli siellä tuulen alla ja ne ei sinä päivänä olleet hyvin etäällä lehmät siellä jotta olisiko noin kilometrin matka ollut ja minäkin olin koko päivän siellä ulkona perunapellolla olin perunoita nostamassa ja ei kuulu minkäänlaista ääniä sieltä ja sieltä sitten tullaan syömään en muista jotta Otto mitähän lie ollut tekemässä ei se siellä perunapellolla ollut Otto varsinkaan ja sitten se Oton Anna-vainaja menee pihalle kun me ruvettiin justiinsa oltiin kuorimassa perunaa niin Anna-vainaja tulee ja sitten sanoo jotta mikä hätä lienee lehmillä jotta ölisten tulevat tuolta vielä sanoivat sanoi jotta tuolta suon takaa päin ja se Otto silloin viskasi ja minä kanssa viskasin lusikkani ja lähdimme pihalle ja se jo Otto kun oli se rihlan tötterö on ja vielähän tuo on nytkin tuolla näkyy sen tempaisi ja minä otin kirveen sitä arveltiin jotta ja sanottiin jotta nyt se on se ilves tai se on karhun kehno vielä Otto sanoi ja sitä siinä lähdettiin ja minä kun menin sitten ja pihatantereelle ja se oli valkea lehmä jonka se oli siltä säkän pureksinut jotta sydän näkyi ja sydän rasvoja sinne - katajapehkoon oli jäänyt ja niin se pihaan tulla nelisti niin minä sanoin vain siinä pihamaalla jotta ka hyvä on tullut jotta Aura oli sen lehmän nimi niin jotta kun on valkea on punaiseksi muuttunut ja muut kaikki tulla ja sekin lehmä tuli pihaan vaikka oli tämän säkän syönyt ihan repinyt että sydän näkyi sieltä siinä vielä kapulasilta siinä siltoja nelisti yksi hieho sitä ei tullut ja ja me lähdettiin siitä me siitä karjasta sivu mentiin annettiin mennä siihen ja Otto vielä sanoi jotta senhän se se hiehon kele on syönyt varmaankin jotta vaan mentiin vähän matkaa siitä suosta kun päästiin niin hieho tulla pirittelee sieltä niin - vinttaa toista tietä karjatie oli semmoinen vähän syrjästä sieltä tulla vinttaa ja niitä oli nyt en muista jotta oliko niitä viisi vai neljä lehmää silloin niin jokaisessa oli muissa jokin merkki sen karhun jälkeen paitsi siinä hiehossa ei ollut se oli päätynyt tottahan se on sitä lähtenyt ja kun se oli sen näki jotta se on makuuksellaan olleet ne lehmät kun se oli hyökännyt siihen ja ne kun ei ole ennen olleet siinä karhun hädässä niin ne toiset siihen hyökkäytyivät päälle siihen niin muutamalta oli olihan siltä toiseltakin sitten säkää pureksinut ja muutamalla oli kyljessä pitkä raamu kynnen raamu ja vaattoo hännästä tavannut niin hännässä oli semmoinen palkeen kielen nahka lempsahtanut irti ja siinä hiehossa ei ollut ei minkäänlaista merkkiä niin sitä arveltiin jotta kun se on nuo toiset päässeet jotta se on tuonkin hiehon jälkeen lähtenyt jotta se on sitä koetellut yllyttää vaan se ei ole sitä yltänyt ja sitten siellä etsittiin ja eihän sitä nyt sinä iltana me ei sitä - teurastuspaikkaa löydetty eikä tullut niin etsityksikään vaan lampaat sitten ei olleet pihassa ja niin se Otto sanoi vielä minulle jotta saatte mennä ja kun oli isän joukon ja meidän lampaat yhdessä jotta lähteköön - tuo Aatto toiseksi jotta kun heidänkin lampaita siellä ja Aatolla oli tuo miksikä kivääriksi he heitä sanonee en muista sitä miksikä ne joihin sopii melkein tämmöinen pulpukka siihen kivääriin niitä hirvikivääreiksi vai miksikö he lienee heitä lie kutsunut ja se sen ottaa ja täytteinen on sisässä ja toisia on vielä varalla taskussa sillä ja sinne mennään ja minä näin jotta nyt Aattoa vähän pelottaa niin minä sanoin Aatolle jotta ka sinua taitaa vähän pelottaa se kun aina mikä semmoinen sattui siellä risaus kuulumaan niin kuin syrjästä päin ja se jos varsinkin pelottaa niin silloin sitä kuulee niitä risauksia se aina niin kipsahti niin minä näin jotta ne niin minä sanoin jotta ka minua ei tunnu hän pelottavan ei yhtään vaikka ei ole kuin tämä kirves niin Aatto sanoi jotta ka tuntuu se vähän minua pelottavan minä sanoin jotta ja tuommoinen ase on sinulla kädessä että jotta tuolla jos vähänkin saa niin joka semmoisen reiän tekee se ja kun se oli ne täytteiset sisässä oli ja vielä toinen panos oli taskussa vai liekö kaksikin hänellä ollut vaan silloin kun mentiin Oton kanssa vastaan sitä sinne - niin niin tuntui jotta se ei pelottanut ei yhtään että vaikka tulisi vastaan jotta minä runttaisin sillä kirveellä muuten sitä se tuntui niin olevan se luonto puraistu kovaksi jotta enkä varmasti olisi kääntynyt muuten eikä minua se karhu pelottanut siellä yhtään niin kuin se joitakuita pelotti niin kuin niitä velipoikia jotka ovat toisen äidin laittelemia niin nehän ne hyvin olivat peloissaan siitä karhusta jotta minä sanoinkin heille monta kertaa jotta mitä eihän se karhu tee mitään ja minä sanoin jotta sitä tyhjän tauttahan sitä pelkää sitä karhua jotta kun se ei ole vielä tähänkään asti tehnyt kenellekään mitään muuta kuin - sanoin vain jotta ka onhan nuo puheena jotta on ne joiltakin venäläisiltä päänahan silmille vetäissyt vaan eihän noita täällä ole vielä -- tapahtunut kertaakaan semmoisia niin sitten toisen kerranhan se meidänkin karjassa lampaita niin niin se omat lampaathan ne oli toisella puolen ja joen toisella puolen olivat sitten ne isän joukon lampaat niissä niin isän joukon karjaan se meidän pässi oli - mennyt niin sen oli tempaissut vaan se oli niin pikkuinen kutale se karhu niin se pässi kun oli sitä kuljetellut pitkän matkaa vetänyt selässään sitä karhua niin sen näki jotta kun se oli karhu noista pikkuisista noista näreistä ja petäjäntaimista aina tavoittanut niin ne oli luiskahtaneet pois siitä ja sitten sattui tuo iso hako semmoinen jota kohti se se pässi nelisti niin siihen sitten sen haon kupeeseen oli ketistänyt ja se oli tavannut se kun on karhulla jotta jos se niin kuin lehmänkin ottaa tai lampaan niin se ensimmäiseksi utareet ottaa juu se sieltä sitä tietysti hänelle on se maito makeaa niin siltä pässiltä ei ollut mitään muuta kuin ne munat - repinyt vain ja pureksinut niin niin millä tavalla vaan olisiko ollut justiinsa silloin se oli semmoinen kantoposti - joka kantoi täältä Hatusta astihan se sen muistaakseni kantoi ja se aamusilla sitä postia ei kun - iltasilla postin vei sinne salolle ja se aamusilla sitten kulki aika varhain ja se oli sitten siinä myllyksi sanottiin jota joka oli siinä meillä niin meidän yhteydessä ollessa niin siellä sanoi jotta tuolla mylly myllyn luona oli karhun jäljet se sanan toi se postinkuljettaja niin niin jotta onko ne elukat kaikki pihassa jotta niin niin se me sanottiin jotta ka muut elukathan ne on vaan lampaat ei ollut viime yönä pihassa ja sanottiin jotta eikä ne ollut toissakaan yönä niin sitten sanottiin jotta ja Otto sanoi jotta ka lähetäänpäs katselemaan jotta jotta jotta onko ne ne lampaat siinä vaan sitten lampaiden kello jo kuului ja sitten käytiin siinä omassa karjassa ja no meidän lampaat oli muut kaikki vaan se pässi ei ollut niin ne isän joukon lampaat sitten siellä joen takana olivat ja ne oli siellä edempänä ja -